जैविक र गैर जैविक खाना को खास फरक भुण्या तैको उत्पादन गद्द्या विधि हो। जैविक खाना उत्पादन गरुन्ज्या, प्राक्रितिक खालका मान प्रयोग गरिनन्, जसोई गोवर, पर्सो भयो, तसोइ कम्पोष्ट मल भयो, र माटालाई फरक नुगद्द्या खालका किटनासक प्रयोग गरिनन्। सङ्गै गैर जैविक खारा उत्पादन गरुन्ज्या नयाँनयाँ खालका रसायनिक मल भया, किरनासक भया तनरो प्रयोग गरिन्छ, र जैविक खानामा खासगरि बटे किटनासक नाइ भेटिना, जुन चाहि स्वास्थ्यकि लेखा निका हुनान। तसोइ गैरजैविक उत्पादन गरुन्ज्या रासायनिक मल प्रयोग गद्द्या हुनाले तिनमा नानवडो किटनासक होइ सकुन्छ र तिन जैविक खाना हैलै कम मात्रामा पौष्तिक होइ सन्दान।